Preferisu möri prima d'me omu përché parei devu pa veddi la suferensa dë me omu së a sta mal <hesitation> e custa al e la razun për prima